إذا في قدره انو الزول يبقي حيوان بري فبختار انو أنا اكون شيتا او الفهد الصياد ده لأنو يعني هي زكيه جدا حيوانات زكيه جدا وعندها القدرة علي <hesitation> سريعة جدا في حركتا وحتي عندها القدره علي التنقل من مكان لي مكان في الاشجار وحياتا يعني سهلا في الغابة يعني الحياة في البرية محتاجه انك أنت تكون اول شي سريع وماهر في الصيد وزكي يعني حركتك تكون زكيه فا دي تلاته حجات بتتوفر عند الحيوان ده البخليهو انو حياتو تكون سهلا شديد في البرية فا دي ممكن تكون يعني التلاته صفات الاساسية البتخليك تعيش في البرية وهي متوفرة عند الحيوان ده